खाऊ बन्यामो आम मसालों इस्तेमाल लान ग्याच। मसालों सूची, ईद ता लाल मिर्च पाउडर, दो निपी धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गर्म मसाला पाउडर, काली मिर्च पाउडर, अदरक लेहसुनु पेस्ट, कसूरी मेथी, गरम मसाला, देगी मिर्च, काला नमक, जायफल पाउडर। जुगों पाउडर खानेऊ सुगंध लीओबोल लांच, स्वाद ली ओबोल लांच। दो निपी खाऊ ए ली स्वादिष्ट नीच।